Ya, tegna ara-dalàgna zany ny hômagn-kena <noise> satria o i raha anatign'ny hena io zany hilain'ny olombelogna de tsy ino mô raha tiako volagnina aketo fa proteine, ao, io proteine io zaigny entigna anamboaragna <hesitation> <noise> karazana raha amy vatagnana olombelogna akao ka le karazana raha tsy maintsy ilaina zegny izy io, donc o ara-dalàgna fihignana ananjy.